O treno o conligo a-i viægi e saieiva ascì o mæ mezo preferio perché pòsso leze, pòsso ammiâme in gio se no foïse oua se no foïsan coscì delongo in retardio, piggieiva solo treni.